أعتجد إنى أفظل إنى أكون فنانة كوميدية، السبب هو أن الكوميديا لديها جدرة فريدة على إدخال السعادة والظحك في حياة الناس، عندنا تكون كوميديا يمكننى إستخدام الفكاهه كوسيلة تواصل مع الآخرين ومساعدتهم على تجاوز اوجاتهم الصعبة والتوترات اليومية، الكوميديا أيظا تتيح لى التعبير عن آرائى وملاحظاتى حول المجتمع بطريجة خفيفة وممتعة.